بٔڑۍ پانڈا تہٕ کوالا چھِ جانور یِم غذا کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ زاننہٕ چھِ یِوان یُس بنیٲدی طور پٲٹھۍ بانٛسس پٮ۪ٹھ مشتمل چھُ۔ تِم چُھ بڑِمتِس ہژِس ٲڈجن منز اثر تراوان تہٕ زیادٕہ کھپت چُھ ۔